איך ווייס נישט אויב ארט קען אמאל האבן א נישט גוטע <hesitation> <hesitation> נישט גוטע עפעקט אויף די וועלט, כ'מיין אז אפילו זאכן וואס זענען נישט שיין אדער, נישט יעדער פארשטייט דערצו, זענען דא מענטשן וואס גייען אייביג פארשטיין צו עס, און זיך קענען אזויווי קאנעקטן צו עס